نعم، الفن يحسن المجتمع، يعبر عن ثقافتنا وهويتنا، ويجمع الناس في الفعاليات والمعارض، الفن يحفز الإبداع والتفكير النقدي، وهذا يساعد في تطوير المجتمع بعد يساعد في التعبير عن القضايا الاجتماعية، ويزيد الوعي يعني.